ممكن قوة بدنية خارقة افضل الشغلات اثنيناتم خارقين يعني بس قوة بدنية خارقة لنفسي لشخصي استخدمه بشغلات تفيدني بشغلات استفاد منه بينما التحكم بالطقس اش استفاد اش اعمل يعني الطقس أن جا بيغد أو حاغ أو او ما ضيررني ولا فيدني بكل احوال اطيق اتكيف معانو اما القوة البدنية الخارقة تفيد